<noise> ପ୍ରେଡମ ସବ ତୋ ଆପକୋ ମନୋରଏ କାନ। <hesitation> ପ୍ରେଡମ ସ୍ଵାଧିନୌତା ଖୁର୍ଲା ଆକାଶ। ହୋ <hesitation> ପ୍ରେଡମ ସ୍ଵାଧିନୌତା ପ୍ରିଡମ। ଝାତର୍ସ ଜବୀ ମେଂ ଲୋଡୀ ଥୀଲି ପ୍ରେଡମ ଝାତର୍ସ ପ୍ରେଡାମ। <hesitation> କୋ ଦେଖିଲେ ସୁଟା ମୁନ ପୋରେ।